Maro be karazagna kiraro fantako: misy talongna, ballerina, tenisy, mocassien, bôty, kitô, bateau, io arakaraka fotoana agnanaovana anazy, talon andesina mandeha mivavaka, ballerine andesina mandeha mivavaka, tenisy andesina mandeha mivoaka, mocassin andesina mandeha miasa, arakaraka fotoana agnanovana anazy.